Nkyj mereyj abowa mebjnantsew asaase yi do da kor a, abowa a mebjpj dj mebjyj nye egyinambowa. Siantsir nye dj, egyinambowa yj abowa bi a, onyim no wura, onndzi no ho agor kora kora. Cbjn no wura yie na ibohu ara nye dj cfemfam no wura no ho. Iyi ekyir no, egyinambowa yj abowa bi a cmmpj dede yj naaso mbom n'aso yj dzen kakra osiandj wo nam da hc a cbjfa naaso no ho dwe papaapa.